Karazana fleur ndreka a zakarada a, tournesol a, hortensia a, a vahona, fevrier a, raozy a, clochette a, de orkide zany mi angamba le marivorivo fantako.